Cepillo cwentaaꞌ ndeiꞌnꞌom tsꞌaⁿ jeeⁿ yanaꞌ ndoꞌ quiwilꞌuenaꞌ, quiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ juunaꞌ na cwitmaaⁿna ndeiꞌnꞌomna nacjooꞌ juunaꞌ cwitioona pasta dental ndoꞌ ñequio joonaꞌ cwilaljuꞌna ndeiꞌnꞌomna ndoꞌ luaaꞌ cwii na cwilue tyonasei na ñequiiꞌcheⁿ na macaⁿnaꞌ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ na ñequiiꞌcheⁿ na nmaⁿ tsꞌaⁿ ndeiꞌnꞌom tsꞌaⁿ chaꞌ na tincwiꞌndaaꞌnaꞌ, chaꞌ na ticatꞌuii cwii tycu naquiiꞌ ꞌndyoo tsꞌaⁿ joꞌ na jeeⁿ macaⁿnaꞌ na nequiiꞌcheⁿ na ljuꞌ ndeiꞌnꞌom tsꞌaⁿ, cwindya̱a̱ya na macaⁿnaꞌ na nmaaⁿñe tsꞌaⁿ ꞌndyoo tsꞌaⁿ ticwii ndiiꞌ quia na jnda̱ tcwaꞌ tsꞌaⁿ cwii nnom nantquie ndoꞌ mati jeꞌ macaⁿnaꞌ na nmaaⁿñe tsꞌaⁿ ꞌndyoo tsꞌaⁿ chaꞌ na ndyee ndiiꞌ naquiiꞌ cwii xuee chaꞌ na ñequiiꞌcheⁿ na ljuꞌ ndeiꞌnꞌom tsꞌaⁿ ndoꞌ taꞌnaⁿ cwii nnom tycu nntsꞌaanaꞌ naquiiꞌ ꞌndyoo tsꞌaⁿ.